شهر رمضان هو المفضل عندي. أستمتع فيه لأنه شهر مليان بالروحانية والتأمل، <hesitation> وكمان يكون فرصة للتقرب إلى الله. أحب الأجواء الرمضانية، سواء من ناحية الإفطار مع العائلة، والأجواء الليلية مع المساجد والتهجد. بعد <hesitation> الجو في رمضان يكون مميز، والناس تكون أكثر تواصل وتعاون. العادات والطقوس الرمضانية، مثل السحور والإفطار مع العائلة، تعطي الشهر طابع خاص.